<hesitation> kwa mwana kivyee, kwa mwana kivyee, namwambia kwamba <hesitation> mwendo wako uwe mtana, ukawe na mwendo wa hovyo hovyo, ukawa kusikia, ukawa na tabia mbaya, ukawa mjeuri, ukajibu watu jeuri, ahao bana kuna utegule, lakini ukikaa wewe na tabia tana, basi ndo upate mchumba, mgosi wa kukutegua, lakini ukawa na tabia yako mbaya bana, umanye kuna upate, ukawa na tabia ya kuchagua mgosi, wamba nasagua mgosi mwenye kazi, mkulima kimkunda, <hesitation> mkuima kimkunda aho nenda upate konu upate mgosi, mwenetu namwambia mwizukuu hivyo, wasio kusagua uko na mkuima muima machungwa, basi we mkubali, na tabia yako pia iwe tana isiyokuwa mbaya, usokujibwana <hesitation> wachumba vibaya <hesitation> wagosi vibaya, basi nkaenda kumwambia hivyo, akasikia undatigule, akesekusikia huyo nkaona hata huyu ana pata mgosi wala nkana pata mchumba. haya maana kigosi naye hivyo hivyo, we mgosi we, huyu <hesitation> mvyee wandota mwanangwa, ukategue, mwanangwa kiu ukaboko ukaboko, umtende nisakamputo, umtoe untendee hivi hapana, we ukabonda kutegua, mvyee <hesitation> umuhegeze, mvyee ongeza kuhegezwa, mvyee ongeza kusema maneno matala, kiwa wewe <hesitation> haukaha, ukasemevi haukaha kikikunta mie hapa, <hesitation> ndyo kakosa wamwika, ndyo kakosa nawe mgosi <hesitation> mgosi kakosa, ugomvi wenu itani chumbani, mkabwa kumwambiana bwana mie <hesitation> tabia hi mi kinkunda, kinkunda kabisa mkazangu, kitaki viteko vyasa za wantu, kitaki viteko <hesitation> magenge kiakunda, umwambie kabisa hivyo, akakusikia <hesitation> akusikie lakini mambo ya <hesitation> kumtoa makofi, akananayo, nakuambia mwana mwanakigosi huyo namwambia hivyo, kiwa kama ugomvi wenu muiteti chongoi, mgombane chongoi <hesitation> mtani nyumbani. aya mkazangu <hesitation> hivyo kugosofi bana kihivyo, <hesitation> hivyo kugosafi kihivyo, basi mambo yasia nasameheana basi yasia, unyumba ni <hesitation> kusameheana na <hesitation> kuvumilia. Uvumilie mwenye nyumba huyo, siye metokokavyo matati yenu na baba yenu, twitokoka, tuivumilia ndo maaana tikamuvyaa nyinyi mkabwa makamu hayo, kio kama wana wa siku hizi mkaboko, <hesitation> nkamvumilia si tuivumilia mpaka twajuku twazukuu mwapata te vizukuu, basi nakwambia mwenetu kaboko, ukategulwa, mmeo ukamuheshimu, mmeo ukakaa nae vitana, we mwana kijesinae ukaboko <hesitation> mkazio pia mwekane vitamu, asemado kwamba we sikukutendia hivyo, umtegeze <hesitation> kiwawe wamla we mwenye kwamba <hesitation> kikunja mie banambia mbai wee, hunaniambia kitu wee <hesitation> kihivyo hivyo basi, <hesitation> ambao wategulwa kaya <hesitation> nawaambia, nkikaa nawaambia wanangu mkulizaa rudi mna waume zenu, basi <hesitation> mmeo anavaaseme wantagieza, mmeo wako mpakitakichi, wantagieza, kiwamba <hesitation> mie kitaki kutawaliwa, <hesitation> mgosi kakutawala, bali akwambia, sasa ukita mume vitana, mkakaa na mme vitana, nimenda mdumu kutoa yenu, umuheshimu Umtii, imelemenda hamdumu kwa ndoa yenu, nawe mwana kigosi we pia hivyo hivyo, mkazio, mkazio nimami yako, ukamuheshimu, <hesitation> ukakosa wamwukaza huyu mbani, <hesitation> mkasangu siuku, bana ni hivi na hivi vyakivikunda, kio wamsema hebazo <hesitation> ntakutane nitandani huko <hesitation> metangu mkazie vitana, <hesitation> wasema he wazo, mwasema chumbani huko bana mkaze wangu <hesitation> ni jambo dogo kijikunda wadieleweke, kiaka kwambia nakisikia, kwambia nakisiki, kikwambia waitako kule gazi kuhitakoi gazi, humwambia, namimiikatu hivyo mimi tabia kiikunda, mmo ukaitakwe gazi wamwaga, ungu ntakwegaza, wamwaga kwamba hita, hita <hesitation> kio akakwambia <hesitation> ngoja kwanza, kyomba <hesitation> wemaita, nauliambangwa naye naita, <hesitation> umtegeze mume asemavyo, we <hesitation> asemaye umtegeze mkazi asemayo.